Qentë munen me pas shumë probleme shëndetsore nëse nuk kujdesemi për ta. Për shemull munen ma pas alergji prej ushqimit ose ambientit, infeksion t'veshve, edhe sidomos ato raca që i kanë veshtë e mdhej, probeme me dhom, mandej probleme me lëkurë, me tretje, problememe me stomakun.